Ebyokurya ebi manyire ebikuyamba abantu kuhweeza, ebyokurya ebyokurya ebi bisobola kubamu doodo habwokuba omuntu obu akucumba doodo egi akagirya, obu akuba nagirya buri kiro, egi nesobola kumuyambaho ahakuhweza kulungi